Min yiɗi fiyugo fijirle kosɗe. Hanjum ɓuri welugo bo ɓuri hosugo hakkilo himɓe. Ɓurna fiyoɓe men fuu waɗi innde haa duniyaro Football. Ngam may a laaran min ɗo mari mawɓe mawɓe ɓe fajita fijirle kosɗe haa teamji manga manga haa duniyaro. <hesitation> Wala fijirle ɗum ɓuri dasugo hakkilo bana fijirle kosɗe.